أول حاجة جرب إعادة تشغيل الهاتف بالضغط على الزر لفترة طويلة، وإذا ما صار الشي حاول تفتح النقال وإنت على وضع الشحن، وإذا ما صار الشي جرب إعادة ضبط المصنع من فين الأزرار النقال، أو روح لمركز الخدمة.